צו מאכן א טיי דארף מען ארויסצונעמען די טיי <hesitation> דארף מען אנווארעמען הייסע וואסער, ארויסנעמען די טיי, אריינלייגן אין די הייסע וואסער און עס לאזן אביסל, ביז די טיי גייט אריין אין די וואסער. נאכדעם לייגט מען צו אביסל געהעריגע וואסער און מ'קען צולייגן דזשינדזשער אדער אנדערע מיני זאכן אויב מען וויל, און נאכדעם קען מען עס טרינקען